في نهار من نهارات عايلة طيور ضاعت و هي تهاجر، كانو يطيرو الكل فرحانين لكن فجأ دنيا تبدلت و جاو غيوم كبار و رياح قويا، الأم قالت شنو نعملو يلزمنا نلقاو بلاصه نرتاحو فيها، الصغير لديما عندو شويا مغامرا قال يخي علاش نوقفو نمشيو للقدام لكن الرياح عصفت بيهم و كل واحد تفرق على الباقيين، الأم بقات تحوس على صغارها خايفا عليهم في الجو المتقلب.